Cwii tsꞌaⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na cajndawaa na matseixmaaⁿ ee cantyja na tsꞌaⁿ ñecwii ndiiꞌ waa na mawanoomꞌm nnom tsjoomnancuewaañe ndoꞌ mati jeꞌ tsꞌaⁿ cajndawaa na matseixmaaⁿ ee tsꞌaⁿ jom tꞌmaⁿwaa na matseichuiiꞌnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ ñequio chaꞌtso ljoꞌ na niom nnom tyuaawaañe tsꞌaⁿ matseixmaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na waa na mꞌaaⁿ na jndo̱ꞌ tsꞌoom na nnda̱a̱ nntseitiuu cwii nnom ꞌnaⁿ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ cajndañe ee cantyja na jom nnom tsjoomnancuewaañe xocanda̱a̱ nntiomlꞌuaaⁿ cantyja na wanoomꞌm cantyja na luaaꞌ joꞌ na tsꞌaⁿ macaⁿnaꞌ na nntseilꞌueeꞌñê juu cantyja na wanoomꞌm.